بحب الرسم من-وانا صغيره <hesitation> من امتر الحاجات المفضله بالنسبالي-بحب ارسم جدا وقت ما ببقي مدايقه وبفكر كتير وعايزه اوقف التفكير دا فا <hesitation> بمسك كراستي وقلمتي وبرسم